Ebindu ebikakolha obuyingo eryolhoba ekindu ekyokubanza reyeribya eghunasomire, eghumawithe omubiri owa ghukakolha owa nimukwingirirya aka sente <hesitation> wamabya esiwuwithe omubiri nga woyo ewabya ewunawithe e business ghunemusuburi ewabya ewunawithe esyo sente neryu obuyingo bukwolhoba <hesitation> ewabya ewunawithe ebirimwa ebikingiraya esyo sente <hesitation> nabyu bikolhobaya obuyingo actually eribya ewuanawithe ebyerirya nakyu nikighuma okwa bikalheka omundu inabya inanatsemire obulhi saha ne mbera yiwe eyeribyaho eyabya ighi na mwolhobere.